كان فم أقبل فم شبح يخاف بالدنيا ظلمة هو كان مركز كانت الأصحاب الأشبح الأخرين يتمسخروا عليه ويتزعبنا عليه كيفش هو الشبح هو الأصل فيه خوف أم هو يخاف هو نجم بالطريقة هذية يتعرف على بشريين وبين لهم اللي هم مش الأشبح كله أشرار واللي هو عادي كله نجمه نشتركه في المخاوف رغم إنا مختلفين.